Ia, <hesitation> esafôdazy, antony ten̈a ilàvan̈a izy io zen̈y koa fa misy asa atao misy fan̈amboarana atao zen̈y. <hesitation> Izy io akendriky zen̈y afaka hanongan̈a ziska an̈abo amy zay farany an̈abo tianao andihanan̈a zen̈y amin'ny alalan'izy io zen̈y ahafahan̈a manonga. Intsaka zen̈y intsaka eky zen̈y anao koa fa han̈amboatra misy balikòn ndreky amy tafo zen̈y. Aviô zen̈y sipaoro koa zen̈y izy io sipaoro mba hahatonga i asa atao io zen̈y mba tsisy tsy avozaoran̈a handatsaka ndreky fan̈apitrahan̈a materiely. Zen̈y koa zen̈y ten̈a ny asanany.